لدي جمعية قريبة مني، هاد الجمعية اسمها جمعية الجيل المنتج، أرى إنها جمعية واجد مفيدة للأشخاص الغير قادرين، بيصير نساعدهم بيصير نقدم لهم معونات بيصير نقدم لهم ملابس نقدم لهم حتى مساعدات مادية كل هذا الشيء مفيد.